हाँ स्ट्रंग ऊ जानवर च जैकी गंद सबसे ज्यादा गंदी हूंदी जब यू खतरा मा हूंदू। यू अपडी पूछ बिटै बदबूदार पदार्थ छुडदू। जू दूर से भी महसूस ह्वे जांदू। एक की गंद चिपचिपी और लंबा समय तक रौण वली। हूंदी ।